E kaltër e lehtë më kujton freskinë e pranverës dhe luleve si glicini. Është një ngjyrë çë përfaçëson shpresën dhe mundësi të reja, duke bërë të mendoj për momente rinovimi dhe vitaliteti.